مادة <hesitation> الاقتصاد والمالية هي مادة مهمة، في <hesitation> لأنها تساعدك أنها تسير حياتك الشخصية، تعرف كيفاه دير ميزانية، كيفاه تعرف تسير حياتك، كيفاه تعرف تنفق. وكذلك مهمة بالنسبة للمؤسسات، يستفادو <hesitation> لأنها فيها مناصب كبيرة <hesitation> للاقتصاد والمالية و تعرف المؤسسات كيفاه تسير ميزانيتها كيفاه تسير <hesitation> مشاريعها.